Tegna miala tsiny fa misy mpagnandronay akato misy vao tônga de mety mbola tsy maharaka fomba fandrahoàna izy fa azafady indrindra tompoko fa mba ovana fomba fandrahoànay hanina de sy mainsy ovana am'le ilandrio ananjy fa am'magnaraka de mitongava foagna fa m- aza matahotra fa sy maintsy ho karakarainay tsara hanina harosonay andrio.